ଠେଲା ଗାଡୀ କେଂଟୂ ଵଜନ କୁଡୋ ହୈ। ଠେଲା ଗାଡୀ ରେ ଜୋ ଚାରଗୋ ଚକ୍କର ଲଗୀ ଥା। ହେଟା ଠେଲା କୋ ଆଗରେ ବନୀ ବଢିଵାରେ ମଦଦ କରେ। ଔର ଜୋ ହେଟୀ ପୈଡର ଲଗୀ ଥା, ହେଟୀ ରିଂଗ ଲଗେ। ରିଂଗ ଜୋ ଅଚ୍ଛୀ ପୈଡର ଗରସା ହୈ ତାରେ ଘୁମେ। ଜୋ ଠାରୂ ହେଟା ଆଗରେ ଗୀଚେ, ଠେଲା ଆଗରେ ବଢେ। ଇସେ ତରହ ଠେଲା ସମାନ କୋ ଅପନା ପଲାଈରର ବନଲା ଥା, ତାରେ ଏକ ଟାଇପ ରେ ଥୀ ସମାନ ରଖେଜା। ହେଟୀ ତରହ ଠେଲା ମଦଦ କରେ। ସମାନ ଲଗା ଆଣଵାରେ।